Dabbaji ñamaiɗi to goraji kanji ngoni feƴooru goraji, e woodi lewimoos goraji e woodi pandas, e woodi pandas makko. no ɗum waɗirta affectinmaji <hesitation> woni kanji woni ko ɗume wakkati a yiya e ko ñama ñamteeɗum, ɓaawo ɗon a yiya e kon woodi haali ɗum jonde wigeere go gaam lekki gorai hanki ki ɗakkitatako. ɓaawo ɗon rimuki ma ko ɗuuɗa sosai.